Al hornu, al vapol, ala parrilla, con una güena compaña pa mayol relambiu. Pal sotru cabu, no sedrá tantu la cochura comu la eleción del produtu la que mos vaiga a dal una güena esperiencia i una güena alimentu. No tó sirvi palo mesmu, essu es assina. Aluegu tamién pendi'l tipu de pescau que amus a gastal pa guisá-lu, ca pescau ai que hazé-lu duna horma deferenti, tamién si el pescau es d'augua duci o d'augua salá.